أكيد بالرياضيات تقام تقام يعني العلوم وتقام آآ الهندسة ويقام كل شيء يعني آآ بلا رياضيات لا يستقيم حتى شي، بالنسبة ليا الرياضيات مهمة كمادة يعني تدرس آآ يجب على التلميذ يكون عندو المهارة هاذايا مهارة ال-الرياضيات اا والحساب يعني.